Even goat and cow, dey can also show love to ley people dah raising them. The goat, the cassava leaf, once you are raising yor goat, make sure you geh cassava leaves, either it's on ley farm or you make small backyard garden so you can be able to feed yor goat on time. Make sure dah yor goat eat in ley morning, in ley afternoon and in ley evening. Once you are feeding it constantly, by ley time dah particular time getting closer they can geh ley sign, because from twelve o clock ley fir by ley time ley chicken finish crowing in ley morning from five six, in ley day their regular crowing time dah twelve. So by ley time ley goat hear chicken crowing, they know dah aay around twelve, dah time for them to eat and in ley morning five six when they jumping from ley tree or even if they slept in ley house, when they coming out, they will be making in ley morning between six seven and eight. All those sounds dah they will be making, dah ley chicken will be making crowing ley goat can hear it, they will come around to eat Even if you ley ownlor sleeping, they will behind ley house meh meh, they will be making dah sound because dey goat want for you to come outside to feed them. In ley evening they will come around, so they will show you some love. Coming to ley cow, you can see example, those people dem dah can come from mali, burkina faso, dah can come with ley cow on ley main road, why dey cow know them like that because of ley same feeling. Cow, when you want feed it, you put salt in ley water, by ley time it see a drink small, anytime you show salt bag to it, it will start running coming, so you can feed them with cassava, you can feed them with salt and feed them with plenty things, so dah ley feeding business make them dey come like dat and show those kinda love.